في عمان عندنا عدة عطلات وطنية مهمة من أهمها عيد الفطر وعيد الأضحى اللي يختلف موعدهم حسب التقويم الهجري، كمان عندنا العيد الوطني في ثمانية عشر نوفمبر وهو يوم مهم لأنه يحتفل بجلوس السلطان قابوس الله يحفظه، وبعد في يوم ثلاثة وعشرين يوليو وفي يوم النهضة كل هالعطلات تعطي فرصة للناس لح- للإحتفال والتواصل.